شوف هي بش تعلق تصويرة في الحيط هي حاجة ساهلة روح دبر مارطو ودبر مسمار ويعني جيب هداك الصورة الي راك حايب تعلقها في الحيط شوف حيط صوليد يكون مليح <hesitation> احكم في يد والمسمار في اليد لخرى حط المسمار مقابل الحيط وبدى تدرب باليد لخرى الي فيها المارطو وبدى تدرب في الحيط راك تدرب راك تدرب خلي شوية مكان وين يعني يجي هداك الخيط لي خارج من الصورة بش تعلقهى دير هداك الخيط او هديك السنسلة تع لحديد وعاود زيد ادرب المارطو خطرة وزوج وتلاتة حتى يعني يدخل المسمار وزير هداك الخيط في الحيط تكون عندك يعني الصورة تاعك معلقة في الحيط يعني حتى كي يكون هناك واحد يمسهى ولا الريح مهيش ح طيح